Wakkati to lesdi Meksiko ɗon canjoo, diga Meditereniya, Yagu Babal to walaa leɗɗe, ɗum ɗon canjoo to rijo nji fu ɗum ɗon canjoo.